Idiom miyon ke enibow <hesitation> eva mebow idiom, iyin idiom nu eni me diya doenina nu ode eni ekrome mon oder iwin iyan idom nu odidu mibomwo miwi utany wowo, kromidiomo se emawo ide idiom yo abow mu ekein ewei, idiom nu odinu mu mava hine, inadu idiom vene midimina kom nu misise aswei wo iyoka abom ekein ewei ide idiom yo ida yen idiom veni, eyan eyi medi arosun, eyan eye me di beans eyan ewei me di <hesitation> idiom ihoho, idiom ikolo, ewei medi ikpekilem ewei nu ekrome di ogboro, do irararana ikikre baw iyinu inum mibow utany wo, oblayi oyi inum nu mu bo utany wo mokoyo iyo mukrase iwinwu oyinu idiom mukie iyor do odite idiom nukre ovresate idiom iyanu Ekese nu idiom ekienu ebe ebe ebe, oblayi, mukiye iyo, ogboro, ikpekpilem nuko aruson, nukro idom enikoli ubow nu utany wo inum itul won kpenu ova mudowayo iyinu idiom enuikoliyo nuisen nukro imo ipoliye atum iyor inumi bow udoyo mikrase iyonu nukkieni oyi, irobono aboyo iyenu kono omimowe no owol yimu ekein ewai oyan amin amin imo mo iwei wo domu utamu wowo ote amin ka ibon utany wo mikrase do iya arara ivonu odi okonu utam wowo abow muboyeyo. Odidonu iyior arara na nu igban nu utany woyo me bava meyowa eni emon mamu abowkomi diya obownu eni evame sise iwigboru miwine ni ina iyinu idiom mikiese eni ewi ude, ina iyen idiom vene bavam iphophom amaphu. Ama phoyo abow nu bow bow evo abuve nu onanu nu meku tomo ubitany oyo evo ebave mederienum but that evo ebave media eboyi ebave do eva me ja mu iwin <hesitation> phom nu evame mahine inum evo ebave do eva me dian ebowyi evame gidi aga me kpeteyi ewei odinu iyanu <hesitation> orubo amaphonu oyaw do tunu utany wowo, nu mutul weekly iva do utany wowo osamuwo mokake, iyokre iyonei isom nukro eni krese eni emaku baw diya iyanu adinu enime davriya eni do adinayo idamikiose eni iwiriene ikre mediyesa inum mutany woneni iyan arara nu obowam neni mina eni eyo amin nini eni ewone ja do utul le akpe ini ubow nu enu ema hine edokoyo eno ema hine edokom oho nu oyande ova akpe.

Ide idiom nu eyaw mubo onuyan oso iyi idom nu eni eva kpeve nan mu ivom ekeima nu eni eva wol yinio iyoyo mikro baw eni mikrase.